وحد النهار عد شط البحر كي جات عاصفة كبيرة والنو، جات <hesitation> سفينة ما كانوش يعرفوها بابور، ما يعرفو حتى واحد. ل-جا للشط عد الشاطئ، وكانو الناس ثما يشوفو فيها، وهذي سفينة ما عرفناش وش فيها، <hesitation> ولقو الناس لقاوا للا بوليس، وجاو شافوها وتفقدوها ولقاواها فارغة. وكي <hesitation> بحثو عليها لقاوا أصلها من <hesitation> الإسبان لأن الإسبان قا حدانا.